مرة شفت واحد بالسوق ماسك جواله وقعد يصور نفسه وهو يمشي فجأة ما انتبه وطق عمود قدامه الجوال طار وهو نفسه قاعد يطالع يمين ويسار ويشوف إذا أحد شافه <laughs> لينا أكثر أنه يحاول يسوي نفسه عادي وقام يكمل تصوير كان شي ما صار <laughs> والله الموقف كان كوميدي لدرجة كل اللي حوالينه وما قدروا يمسكون نفسهم من الضحك.